To ndiyam nii nyami leddi gabaɗaya nii, aran nii me tefan lana'on min nata, toh lana walaboo walano'en wawi ngam himɓe wala wawa joɗugo ha nder ndiyam ɗokam nonnon on. To'a nati nder ndiyam a mutai to'a muti boo afofata, to'a fofai bo amayan, lana tan ontefata himɓe nata joɗa